Këleenţ ngí jee ngëleenţ dí umúndu ţí dí uwínjí acum parësëk ngërása cum. <hesitation> Ngëleenţ dí umúndu ţí dí uwínjí mayëlan pëjá ayëlan cí useent páaj ná puloŋ.